Rehefa mamboly ao anatin'ny hain-tany izany ianao a dia tsy maintsy miomana foana amin'ny fanovana, mila fanondrahana isan'andro isan'andro